komiði sæl og verið velkomin í

í kvöld segjum við frá söngkonunni Ingibjörgu Þorbergs fræðumst um friðlýsingu Akureyjar og kynnum okkur fornleifar í Egyptalandi ég heiti Sævar og nú verða sagðar

fjölmargir minnast Ingibjargar Þorbergs söngkonu og lagahöfundar sem lést á mánudaginn Ingibjörg var brautryðjandi í því að semja lög og texta á Íslandi hún var til dæmis fyrst allra íslenskra kvenna til að syngja eigið lag inn á plötu Ingibjörg Þorbergs samdi sitt fyrsta lag þegar hún var níu ára hún lærði á gítar orgel og píanó var fyrst Íslendinga til að ljúka einleikaraprófi á klarinett og lauk fyrst kvenna prófi á blásturshljóðfæri eftir Ingibjörgu liggja mörg þekkt lög til dæmis

Stefáns Jónssonar á meðal þekktustu laga hennar er lagið Hin fyrstu jól við kvæði

það var fyrsta íslenska jólalagið fyrir utan sálma sem kom út á plötu stærstan hluta ævi sinnar vann Ingibjörg á Ríkisútvarpinu og stýrði ýmsum þáttum og samdi útvarpsleikrit Ingibjörg var valin heiðursfélagi Félags tónskálda og textahöfunda árið nítján hundruð níutíu og sex og hlaut heiðursverðlaun Íslensku tónlistarverðlaunanna árið tvö þúsund og þrjú á Akurey sem er eyja rétt fyrir utan Reykjavík eru mikilvæg varplönd ýmissa fuglategunda

á hafsbotn friðlýsing þýðir að eitthvað sem þarf að passa sérstaklega upp á nýtur verndar til dæmis fornleifar hús eða landsvæði Reykjavíkurborg á Akurey og það var ákveðið að borgin myndi hafa umsjón með eynni í Akurey verpa margir sjófuglar eins og

auk lundans sem er langalgengastur lundinn er skilgreindur sem fuglategund í bráðri hættu á válista

Náttúrufræðistofnunar Íslands lundinn er í kröppum dansi og það eru ýmsar ástæður fyrir því meðal annars breytingar á fæðu sem má að öllum líkindum rekja til loftslagsbreytinga það eru gríðarlega miklar breytingar að verða í hafinu í kringum landið sem hefur áhrif á ekki síst

að við grípum til aðgerða til varnar þeim eins og hægt er umhverfisráðuneytið vill friðlýsa fleira á

næstunni meðal annars svæði sem eru undir álagi vegna fjölda ferðamanna Egyptalands tilkynnti fyrir skömmu að fjögur þúsund og fimm hundruð ára gamall grafreitur hefði fundist nærri píramídunum í

meðal þeirra sem þar eru grafnir er einn af þjónum

skiptist í marga hluta og þar er að finna ýmis grafhýsi hið elsta er fjölskyldugrafreitur frá því um tvö þúsund og fimm hundruð árum fyrir okkar tímatal þar eru kistur og styttur sem hafa verið málaðar með myndum af dýrum og mönnum sem þýðir yfirmaður hins mikla ríkis hann þjónaði

sem reisti einn af píramídunum þremur sem standa í mörg hundruð regnhlífar voru nýlega spenntar upp í bænum

í Frakklandi og svo hengdar upp um allan miðbæinn þessi

kallast og varð fyrst til í Portúgal nú hefur hann breitt úr sér til fleiri staða allur er varinn góður ef það skyldi nú rigna